Ana woodi jaati ñanduuji ɓeydooji jiile, kaa mi anndaa ɗi fu; sabi ñaw fay attey yooga ana wiiya ana ɓeyda jiile. Ɗun jooni ko ɓuri heewde fuu, safrooɓe gite ɓee, ɓe mbaawi sifaade ɗun sanne. Taweede min kayi mi wanaa cawroowo gite. Mi wanaa golloowo e ley gollirde muuɗun duu.